Yë color ech dun i'ixë jue yë xi'i azulpë, xi'i putspë, xi'i tsa'ap pë, xi'i tsu'uxpë, morado, gynbë, limonpë, xi'i yë tambien este je nak dun nyanëbyë naranja.